Fomba fiasana crayon-na ndreka izy io na misy kakazo avelany de misy anatiny de izy io raha azo anoratana, azo ananaovana sary an, fa mety fafana, de antony an mampa mety fafana ananjy an, izy io an vita avy aminà grafita, potipotika grafita iny atambatra, de iny nanagnaovana ananjy.